Sɛ mepɛ dɛ muhu obi no suban ankasa yie a, nsɛmbisa ebien a mubotum mebisa, kor nye dɛ; Ebɛn mfom na ayɛ, na suahu bɛn na inyae fii dɛm mfom no, na kwan bɛn na dɛm suahu no esi aboa wo bra a eretse? Na afei, asɛm a <noise> mɛsan so mebisa no bio nye dɛ, ebɛnadze na ayɛ a ͻsom wo bo yie, na w'enyi gye ho, na itum edze wo nsa si wo bo ka dɛ, mara na meyɛɛ dɛm adze yi?